गिलहरियों सर्दियों मा अपडी तैयरी करदन कि भोजन जमा करदन गर्म मैनो द्वारा ऊ संलग्न करदी विभिन्न स्थानों मा भोजन एकत्र करदना और ये तरीके से इकट्ठा करदना यू ऊंकी तैयरी हूदनी गिलहरियां शीतकालीन घर बणादन।